Mombamomba fifandraisan-drô biby madiniky avy io ndreky, bibihely àby io, misy fivolan̈ana zay resaka kolera antsedriky edy e miova zen̈y koleran-drô koa fa misy raha tian-drô volan̈iny karaha ataony papion aviô zesitiny ain̈in-drô koa zen̈y aviô feon-drô misy feo koa zen̈y ataon-drô biby madiniky àby io ahafan-drô mifampivolan̈a.